Milango roomuan mal ishin dhafamthe ann dhurasaaa hii ilala dhufee milangon tuffi milango athammii milangon aina birri khabdhi milango dhibin chumma thaa dhibi bao dhibin yaan aka laama bhanen thaa dhibii milangom kawaidathi Mal ishin dhafamthu wonn ishia ilale bawaba faa ilale beree sunnin dheke hares bithe won dhulechomm iss kaskae Mal dhub msumariian woth dheee rawodhe ishin jabba thuu akhanan midhasa woishin dhafamtu